<hesitation> Ireo biby miaina any amban'ny tany ah trandraka, sokina, kankana <hesitation> sakivy ah, bibilava, androngo ah, androngo moa mizara roa misy ny androngo miaina any ambany tany de misy ny androngo miaina any anaty vato.